الشعر مزال محافظ على الأهمية ديالو فالعصر الحديت ديالنا، ولكن كنظن أن الشكل ديالو اللي تبدل، دابا ولنا كنقدرو لقاوه على شكل أغاني <hesitation> لمكتوبة بطريقة معاصرة. ودابا الشعر ما بقاش غير فن كلاسيكي، ولكن ولى وسيلة للتعبير واللي كتدمج مبين الكلمات والإيقاعات، باش يوصلو الرسالة الإنسان